Onekan to kangen oneto wi manaki alebele ore' kuman mambili daging, ara daging memang wilian no timamia wawi mahal mamia manuk ne mahal apelto meisi mangasi to kangen mangese mayan tewi willian, jadi ns mamahale tan marakel mambili daging wi manaki kalakayo enu mayon te one pupuk one towi <hesitation> pangem pek suu sop ore payung apetowiaen, jadi manaki ore kanin tera matu soapa to apeto pangatur tour are kuman daging ore tawa, tawa malana jdi marakel towi mamiris can tan ore kuman daging marakel to manaki kolestrol ore koman sop to merakel wi simprotan marakel to wi mang-magifo tomata to kuman ma saki nangaliwe apeto pinamaken mengese su sop ore su apeto kangen